Kalau susunguk ita sungu ledo daek foa fafai ana biasa ita taa fafai na ledo hana na ma ledo daena au biasa lewatkan untuk nanaa ledohanak.